जो परी हैना सी परी जो इनका समुह आइना। एक इंका और एक स्मुह। जे ये धरतीयाच जलि आई। इनुक जे कुड़ी देखे बी पेल। तो तिनकुक अपदे डार्के नाइड ते। हां तिनुक मारी बी शको ते। पीआर सेई बाकी बाकी एक देखनोक। आपदे अंधेरे निंद दे। तिनू से झोजदा बड़ दे ते सबिये अपदे अंधेरे ले जांदे ते।